Every lack get a own key so if you come a la hanging lack you hold ley lack with your one hand and shove ley key inside and turn it a la ley handle la la inside lack you jeh shove your key inside either you turn it right or you turn it left to open and close.